Voalohany izy koa mamboly main-tany, <hesitation> rakôfagna molôlo asiàgna molôlo zany ambonin'ny voly, avy akeo <hesitation> tsy maintsy mitady tany misy rano zany na mangady vovo de zah mandrozy raha voliky.